Min mika təə-mika təə min toore i kam yakəl lə rəə', ko mika təə min toore i kamə kan yakələ. Gam nar bay daŋ sə toore i kam nə yakələ, ban kə na bay daŋ sə toore i kam nə kan yakəl ali. Gawni ninkə aa re təə kə ən may da nə nay da nə toore. To netə' daŋ abəy bə' bərə ban kə' rii tə rin temlə pa ən be kə wai sə kə dā wai rə toore yabə dani ani pat baa i rew kam səgə yakə lə. Niŋkə aa təə ən mari da' nə' nāy kuma gyəgən ar kaw rə gyəgən yaw sə gbabəsə, nə səw rə, to tu'kə' nə' zum malə, ren riitə gə ən be bə niŋkə be danə toore sə be kə workə' may ka gontə toore ani wanya mo wakə ani bə yakə səwrə. Mari da' da'nə toore ban kə da' danə riitə lə ani yakəi səwrə. Etən, wanə, rəkal kə' toore i, daŋ, sə gbakə ryə gawtəl boikəl səw rən mo nə' kii mani. Ar kaw rəkal may kay gyəgon zum duu'ni, daa gyə ən be kə', boaw kinu etu rə, ban nə kə' ban nə' kə' gbakə ryə ki danu ai nə kə gawtəl wombəl səw rə, tinŋa i kə yotən bi tan akə' yotə rə dɨr akə' dɨr lə nə kə. Ar warə pat mə 'wakə nə' mabu i pə rwidəgə rwide dan sə i gəə rə ani yari zulə pa, to mə 'wakə irim ani bə gawtəl ɓikəl səwrə. May kay irin ani har ləku lən sə maman dukə' wor won. To mə wakə irim an təm ami, toore i daā ama mo nə' kə' gawtəl ɓikəl səw rə, gam nə kə niya mə səw nə yakəl lə gawtəl man gbakə ryə mo tiŋa kuri mani dam bə ləya. Rəkal ma dā ar yenərə mə be gɨnəgə gbakə' bə kə mə mkə. lə kə kuri mani aa lu. To mo nə yakəl daa səw rə. Ban kə' gyakə' toore aw yakəl daŋ ai nə kə' gawni niŋkə mə kə da'a nə to ore shə' i gbakə rya gawtəl ɓikəl kə' da. yaw manu i zaysəm zar man bə mə gaw gan gawtəl wombəl nə mabu to toore iren kam kə' yakə ar ayrə. Ryə nə kə' mya gam mene i kə təə ən ə', ə' waa mani aa yakun ko kuma genəm, ko kuma wanu kanu gawni giya, i bə wanu kwarə ryə may kə' vaa kəza kə yinə. Mo mə ren wawogə vaani mə ryə ritəgə mə mene kə' be 'wai gə' aya rə. Sə ani toore i kamə kan yakəl zwakə ryə, ko odə laavi rə, ko ar pirəya, patirim ani temlə kə kisəm toore i ren kamkə' akəl. ama dan sə wan kan, kuri kə' dabar kilə yakal səw rə. Dole an bi tan, nii wanu mə kə ryə bə ka' niya bə' mə ren laakə toore. Mən be laagənə toore nə' kə' sai mə kə danə gbamsə zwakə ryə ma. To, sə yabo yakəl yabə al kə sə rə, nii mə danə toore ani pat i ren kərkə gam nə' kə' niya? Mo kulum kuri kə naa peŋgəleŋa gom zwakə ren zakə. Mari kuri nə kə aa laa toore rə, to mə layrə nə' kə' yabə i da'a' man nayryə an bə i ren kərkə. Sə toore, antəm etəm guru, toore i wawowan yakəl kamlə', toore nə' ban nə kə' aa' gawtəl bikəl kə səwrə, yakəl səwrə. Sə ar səw sə i yer nərə rə sai dai bisa gani may wan gawnə ani daŋ kə toore i bə i ryə tomkə. Mə kə' danə' gawtəl bikəl, məkə' danə gəəbəl man gbakə ryə, toore i ren kamkə' yakəl. Gawtəl gəəbəl kə səw rə, toore i ryə kamio yakələ.